Mmm- bueno carru masät sunpapä color azul marino, sunyi kenpa y tambien je nyä'ijtupä sunyi pyo'kstäk por minpa bien comodo, ka tä nä manhu ya'yi nasojmä ntatä mas tu'pya y este ntatä gyolpiatzäkpa, por que ijtu carru nä myeskutyä gyolpiatzäkpa'k tu'pyä'patä minpa, y ka nyä'ijtu wa'kutyä mantonhu wane contentotä viajatzäkpa, por que nyä'ijtu wane y ni'ntatä jampa je viaje, ora ja nyä'täpä'i jete aburritzäkpatä ja'kutyä wijtu y y jiko' mas oye je este je carro je taxisyeta'mpä, jete minpatä comodo jiko' je jetyo' ompatä witä, jenyanhkä'.